<hesitation> punna ri papile a nakke motoro atau oto iya <hesitation> ku pile rua-ruai ka masalah na mingka anu to <hesitation> punna motoro anu to <hesitation> gampang ki <hesitation> lampa mange-mange apalagi punna ri kota nu lassiri jaki <hesitation> lante ri anua kalanteanga ka punna oto iya macet i to <hesitation> ri kota mingka injo ji kodi na punna motoro punna pahosi i to <hesitation> punna pahosi iya na ki make motoro iya ou sessaki na anuki na bosi ki tarrusu <hesitation> mingka lassiriki ante iya punna motoro apalagi punna anu to nu ambani ja <hesitation> lampa ri pasara lampa ri <hesitation> anua nu ri pabau-balu a ji nu nambani ja pasti akmotor jakii ka punna otoki okkodong <hesitation> melak-melak bensing ma apalagi punna nu ambani ja <hesitation> jari punna a oto riek to ballo na punna oto na si anu to perjalanan jauh lampaki bangsa lampaki ri mangkasara pasti a oto ki otoki ka andaki na hambangi allo andaki na bosi pasti otoki jari <hesitation> punna oto punna oto to gampangi pole ka lohe ngisse-lohe ngisse na anu na erang Ka punna motoro ai takrua ji ta tallu ji ngisse na erang <hesitation> injo punna oto iya biasa ohe-biasa lohe jaki rate nu tala na hambangi ki pole allo jari ballo mento punna oto, injo punna mingka injo ji iya punna anu to oto <hesitation> sessaki ampa ri pertamina ka sekarang intu riek mo ri kua anu <hesitation> anu <hesitation> apa isse arenna <hesitation> kode qr cod apa-apanjo kode batang harus mento paki make injo